Golle fuu kaa mo neɗɗo yiɗi hedde sowanaa kollitaa joomum kaa, oo golle kaa aɗa waawi ɗum sanne. Nenno ko ardotoomi wiidemo tafon fuu, oo golle kaa yo golle am kiiɗo. Golleeji ko nganoomi e ɓettaade ko naayii e banngal mokko fuu mi haalanamo, yalla omo gonɗina oo jatoroo ɗum huunde hayniinde nom.